Ñy fomba fiasany ñy masiny <shushes> fandisana sakafo moa ajà reo: -Ñ'asany mandisa zay, ze raha ho lisaninao iaby andesinao añy, ndra tsako, ndra vary io, ndra balahazo o, ndra kob'eo, andesinao añy fa i ro mañodiky azy ho avy aminy ñy raha ialanao o.